أكتر صوت كيأثر فيا وكبرزطني، ومكيخلنيش نعس مزيان، هو الصوت ديال البكا ديال الولاد الصغار، هاد الصوت مزعج بزاف بالنسبة ليا